لو كان جات عندي القدره نتحكم <hesitation> فالآلات نتحكم فالآلات ونمشيهم كيما نحب ونمشيهم على أموري و أفكاري روحي او <hesitation> مثال هاديك الآلات لي راهي ذوك تقتل في خاوتنا في فلسطين هاديك الكل نحبسها الكل تحبس ولا تضرب العكس نديرها تضرب العكس تضرب الصهاينه متزيدش تضرب الفلسطينيين اسيدي الطيارات لي تهز القنبلات تفلق تفلق فيها و هي لفوقو هكذا.